<hesitation> Brushing zany a fitaovana mandeha amin'ny herinaratra aloha 'zany, de izy io a mamoaka rivotra mafana, de amin'le volo lena iny mihitsy izy zany akasokasoka eo amin'iny ny volo lena de maina izy avy eo.